Portugal pegua reta jae jeko jaeko ma jaereta imusika jae jokua icultura retano jarema jaereta jei jaeko fado jei supe reta jaema jaereta oime guɨnoi ma äpo ma jaereta iyemongueta iarete jaeko nostalgia jei supe reta jukurai jaereta jeko jaereta jukurai yogueru reta